ଦୂସର ଵିଶେର ଚିନ୍ତା କରୀ ମୁଝେ ସଂତୋ, ସ୍ଥୀରତା ଏବଂଗ ଵେବହାରୀ କୋ ତରଵ ଅନୁଭଵ କରେଗା। ଏହୀ ରଂଗ ମତେ ମେଂ ଗ, ପତ୍ଥର, ଏବଂଗ ଧାତ୍ତୁଗୋ ଆନେ ପକେ ଥୈ। ଜହା ସକ୍ତି ଏବଂଗ ସ୍ଥୀରତା ରପରତେ କରତେ। ଦୂସର ରହା ହୂଁଗା ଭୀ ସହାରୀ ଛୁନ୍ତା କରେଂ ଵହନେ କୁଛ ବହୁତ ଛୁନ୍ତା ରହା ଥୀ ଥାଈ ଔର ହମ ବହୁତ ଭଲା ଭୀ ଲଗେ ଥାଈ।